<hesitation> dimy akeo fogna ampoule antragnonahy, satria tragnonahy dimy efitry de samby misy ampoule araikiraiky avy <hesitation> amina efitra tsiraikiraiky, de <hesitation> ampoule leha t'andakozininay zao ai may vao tamina volagna lasa teo igny de nosoafagna de zaigny leha nisoloagna farany.